ཁ་སི་ནེ་གི་ཁ་པར་ན་ཨོ་མདེམ་པ་དེབ་གཅིག་ཧེ་ན། ཨོ་དེ་པ་དེ་ཁ་ཏམ་གཅིག་ཐེན་སུ་བ་ཆེ་ན་དེ། མཧོང་ཕ་གི་ལུན་ཏན་ཐེན་ཀེན་པ་གཅིག་ཐེནས། ཏེའུ་གོ་སྟོང་པོ་ནག་ཨོ་དེ་ལོ་ཁཏམ་ནོད་ས་སི་ན། གོ་ཐང་པོ་ནག་ནག་རི་གི་ལུན་ཏན་ཀཱན་དུ་ཀ། ཁན་ཡེ་བོ་ཡོ་མཟན་། ཨོ་དེ་གི་གབ་ལེ་ནག་ནི་གི་ཕཱ་མ་ཐང་། ཀིམ་ནང་གི་ཨ་དྲི་ཕིན་ཐམ་ཆ་གི། ལུན་ཏན་ཏ་སེ་ཨོ་དེ་གི་གབ་ལེ་མང་པོ་ན། པར་ཆ་ཀཱན་ཟུང་དོ་ཡོ་དེ་ཐམ་ཆ་ཏཡེ་སི་གི། ཡོ་མཟན་ལོ་གཀར་ས་གི་ཐེན་ལོ་ནག་ཨོ་དེ། པ་སེ་ནོད་ས་པས།